Jamus on jonta na'i dow al'aduji ɗiɗi e gorko Yurop e duniya fota. Na'i ga waɗi. Demgal Jamusanko on "German". Amman dow Jamus, na'i dafi dow laawolji goɗɗi, ko ɗiɗi ɗiɗi haalaaka.